ഭേവേരഗേസ് ഐഥു മസ്തു വരിഏതിഏസ് ഉന്ദു പന്ദ। ചോഫ്ഫീ, ഹലു, ഛ, അന്ഛനേ, തേഅ, കശയ। അന്ഛനേ, ഐഥുല ബേഥേ ഉന്ദു, ചോല്ദ് ബേവേരഗേസ്। ഉന്ദു ഐഥു നീരു, ബില്ല പനക, മുന്ഗൈ പനക। ദ്രാക്ശി രസ, മുസുമ്ബി രസ, മജ്ജിഗേ, ലസ്സി। സക്കര നീരു, നിമ്ബി കൈസരു, പുദിന ശര്ബത്। ജല് ജീര, അന്ഛനേ, ദൈര്യ് ബസേദ് ബേവേരഗേസ് ഉന്ദു। ഭദമ് ഹലു, ഛിക്കു ശകേ, സ്ത്രവ്ബേര്ര്യ് ശകേ। കേല ശകേ, അന്ഛനേ, സോഫ്ത് ദ്രിന്ക്സ്, പന്ദ, സോദ। ചോച ചോല ഏനേര്ഗ്യ് ദ്രിന്ക്സ് മന്ഗോ ഫ്രുഇത്സ് ഫ്രുഇത്। പുന്ഛ് അന്ഛനേ മസ്തു വരിഏതിഏസ് ഉന്ദു।